gott kvöld og velkomin í þátturinn er í lengra lagi hjá okkur í kvöld veitir ekki af þetta er síðasti þátturinn fyrir jól og mikið af bókum sem eru hér

um sögu hennar Kristín Jóhannsdóttir safnstjóri í eyjum hún nam í Austur Þýskalandi lenti í ástarævintýri þar Ragnar Helgi Ólafsson er með bók um minni og gleymsku tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna Jón Sigurður Eyjólfsson skrifar bók sem heitir

merkilegu umhverfi í Aþenu svo eru það barnabækurnar í lok þáttarins þar er ég með Brynhildi Björnsdóttur Dóri d n a kemur hérna

ekur og flytur kvæði það er tvöfaldur skammtur af gagnrýni í dag við erum svona samviskusöm Kolbrún og Sigurður eru hérna fyrst og svo koma Þorgeir og Sunna á eftir við ætlum að byrja á blóðugri jörð síðasta bókin í Vilborgar Davíðsdóttur um Auði djúpúðgu sest að á Íslandi

þetta er síðasta bókin en mér finnst samt eins og Vilborg gæti alveg haldið áfram ég hef ekkert nema gott um þessa bók að segja Vilborg á marga aðdáendur sem hafa fylgt Auði og kveðja hana nú hún byrjar þessa bók með glæsibrag með

en það er svo margt þarna sem hún gerir vel bæði heldur hún vel utan um allar persónur hún hefur kynnt sér þennan tíma gríðarlega þarna er allt í sambandi við mat daglegar venjur landslag alls konar hluti útfarir já útfarir og hættan er sú þegar höfundur hefur unnið mikla heimildavinnu að textinn verði stirður fyrir vikið hann verði svona hér er upplýsing hér er upplýsing en hún heldur flæðinu alveg ég tek undir

hún hefur greinilega kynnt sér þetta allt mjög vel á tímabili var ég

hvort það fengi of mikið pláss í sögunni en það er nú bara það sem er dálítið eftirminnilegt að lestri loknum

hún lýsir dálítið flott siglingunni heim

ég er sammála þér að þessi

hann eiginlega stendur upp úr vegna þess að hann er alveg stórglæsilegur hún er búin að búin að setja sig svo ofboðslega vel inn í þennan

menn þurfa að leita fyrirmynda og svo búa til sjálfan sagnaheiminn og það er það sem henni tekst í þessum bókum algjörlega

fullkomlega og líka að setja

fyrir mér fjallar þessi bók

fleiri bókum um Auði þetta er

Ármann Jakobsson sem er með bókina Brotamynd þetta er saga um blaðakonu sem fær það hlutverk að skrifa ævisögu konu sem er

hefur gifst ríkum manni og er mjög auðug en hún er fyrrverandi þingkona sósíalista starfar í menningar og friðarsamtökum íslenskra kvenna og fer í mótmælagöngur dularfull persóna

í að raða saman þessum brotum bæði þingkonunni og kannski í raun að raða saman sjálfri sér í leiðinni akkúrat þetta er dálítið skemmtilegt þetta

vísar eiginlega til þeirrar myndar sem hún er að draga upp og

bókinni það er blaðakonan unga og og læknir og og baráttumaður sem hún er að reyna að ná mynd af

konan og svo á hún ömmu sem hefur stöðug afskipti af henni sífellt í glasi sífellt í glasi en hefur tekist að skilgreina alkóhólisma þannig að það er meira ef maður liggur vafinn í dagblöð og er af sjeníver ég verð nú að segja að mér finnst finnst amman

mjög eftirminnilegur karakter og skemmtilegur af tilviljun þá las ég kafla upphátt úr bókinni fann dálítið hvað hún er vel skrifuð og það eru margar frábærar athuganir í henni ég verð líka að taka ofan fyrir

sem ég sé fyrir þessi jól alla vega persónusköpunin finnst mér mjög góð í þessari bók ég hafði gaman af þessari

þingkona og læknir þá hefði ég viljað fá sko bókin heitir Brotamynd ég

mér finnst seinni hlutinn ekki ég segi ekki að þetta renni út í sandinn en mér finnst vanta kraftinn í seinni hlutann sem hann hefur til að gefa okkur sterkari mynd af þessari stórmerkilegu konu en þess utan er bókin skemmtileg aflestrar konan af því þetta er persóna sem hann spinnur upp hún hefði eiginlega mátt vera áhugaverðari mín

vegna sama með stelpuna hún er svona vör um sig í samskiptum sínum við aðra kannski brennd af ýmsu sem hefur gerst í en hún hleypir mér eiginlega ekki að sér heldur sem sem lesanda mér fannst hana vanta herslumuninn upp á að vera verulega góð þessi bók þá skulum við taka síðustu bókina hérna það er bók með þessa fínu kápu hvít skyrta og svona upphleyptur rauður blettur þetta er dálítið flott

þetta er ekki kusk þetta er blóðdropi

sem hefur nú verið gagnrýnandi í þessum þætti og setið í þessum stól meðal annars

það er framið morð á Húsavík og og finnst maður dauður í gufubaði svona böndin berast að klíku sem hann tilheyrir sem er svona yfirstéttin á staðnum

það er dýralæknir og sálfræðingur og bankamaður svo ég nefni karlana sumar konurnar eru nú meira í því að vera konur karlanna sinna svo er ungur lögreglumaður sem er að takast á við þetta verkefni í fyrsta skipti sem hann gerir eitthvað svona og svo bara böndin berast að ýmsum úr þessum hópi og ýmsum sem ég hef ekki nefnt það má segja að böndin berist að mjög

mörgum í þessari í þessari sögu

alveg gaman að lesa margt og og lýsingar á þessum karakterum þeir eiga það eiginlega allir í þessari klíku sameiginlegt að mér er eiginlega alveg skítsama um þá

sem var drepinn og hinir eru svona hálf

líka svo er löggan hann er bæði óskipulagður og og virkar ekkert sérlega klár fyrir mig ég

gaman af þessu en mig vantaði einhvern til að halda með í en Friðrika hefur húmor ég hefði viljað sjá sjá hana nýta hann enn meir og jafnvel gera bókina enn kafli stíllinn fannst mér

bara í yfirlestri og aðeins betri vinnu já eins og þú segir kannski hefði mátt skerpa á henni og ganga alveg mjög langt hún hefur sagt að hún kæri sig ekki um að skrifa norræna glæpasögu hún

ekki hversu langt hún fer frá því í raun og veru hann er eins og margar aðrar norrænar löggur svona hefur sitt einkalíf þessi þarf að vera að röfla við mömmu sína alltaf öðru hverju þannig að mér finnst hann ekkert skera sig úr norrænu hefðinni löggan og og mér finnst hún ekkert greina sig svakalega frá

norrænni hefð það er ekki þessi ógurlegi drungi þarna sem er sko þetta er skítapakk

skrifa um bara algjört skítapakk en ég hefði hún hefði gengið ennþá lengra og bara verið mjög af því stundum er hún skemmtileg í stíl og þá er kraftur í henni svo dettur það niður setja bara enn meiri kraft í þetta

er það Kristín Jóhannsdóttir sú sem bjó í hinu furðulega ríki Deutsche

tvennir tímar eru endurminningar Hólmfríðar Hjaltason skráðar af Elínborgu Lárusdóttur

bókin kom fyrst út nítján hundruð fjörutíu og níu og lýsir meðal annars skorti og vinnuþrælkun í uppvexti Hólmfríðar

Fljótum í Skagafirði Guðni t h Jóhannesson forseti og langömmubarn Hólmfríðar ritar formála litbrigði húsanna eftir Guðjón Friðriksson fjallar um starfsemi minjaverndar og endurbyggingu gamalla og merkra húsa út um allt land sem hófst með varðveislu

í vargöld á vígaslóð segir Magnús Þór Hafsteinsson frá válegum atburðum í hafinu kringum Ísland á stríðsárunum

skipssköðum og því þegar Bretar náðu þýskum kafbáti undan Suðurlandi tóku áhöfnina til fanga og færðu bátinn til Hvalfjarðar milli steins og sleggju er saga Finnlands skráð af Borgþór var lengi búsettur í Finnlandi og rekur hér sögu þjóðar sem þurfti að heyja harða og blóðuga baráttu við stórveldi en fagnar hundrað ára sjálfstæði í ár Ragnar smásagnasafn eftir þig sem heitir handbók um minni og gleymsku það er sagt eins og þeir segja á ensku

hvað er í titlinum ja vonandi nær titillinn bara vel utan um bókina það var hugmyndin þetta eru þrettán sögur þær eru mjög ólíkar en það sem kannski

þær eru ákveðnar tímanleika mannsins og stöðu okkar í heiminum út frá því að tíminn líður og og hlutirnir hverfa og við reynum að muna eftir sumu og öðru gleymum við og takast á við það ástand ég hef talað um að þetta séu heimspekilegar sögur ég hugsa þetta nú meira svona eins og

harmleik hins mannlega hlutskiptis kannski þú vilt frekar að fólk fái þá ímynd að þetta sé fyndin bók en heimspekileg er ekkert að hugsa um hvaða ímynd fólk hafi af þessu maður getur ekki stjórnað því

þetta er bara hvernig ég upplifi þetta þetta er bók sem er skrifuð eins og ég nálgast mína listsköpun almennt ekki með það í huga að kalla fram ákveðna ákveðna tilfinningu eða ákveðna skoðun hjá áhorfandanum fundur útvarpsráðs þann fjórtánda mars nítján hundruð áttatíu og fjögur og áhrif hans á

yfirlýsing fyrrverandi aðstoðarforstjóra f s r njóta þess með smásöguna að geta verið að skipta svolítið ört um stíl um sjónarhorn og um tón reyna að nálgast kannski þetta grunnviðfangsefni úr mjög ólíkum áttum þú ert með strák sem er að fara í sveit þú ert með mann sem er að skrifa bréf til fyrrverandi ástkonu sinnar þú ert með aðstoðarforstjóra ríkisins sem hefur lent í ákveðnum hörmungum og deilum við sína yfirmenn

þetta eru bara allt mjög lýsandi titlar ég er ekkert að plata með þessum titlum svo ertu með sögu sem kallast á við eina af mínum stóru

og rithöfundur sem hefur haft mikil áhrif á mig eins og

marga aðra í samtímanum einn áhrifamesti höfundur tuttugustu

aldarinnar held ég svona eftir á að hyggja

hann var nú alltaf að leika sér að því að skrifa viðbætur við don eða svara hinum og þessum sögum úr skáldskapnum

kæmi bara vel á vondan að ég myndi skjóta á hann til baka taka mér það bessaleyfi þó ég sé nú ekki að líkja mér við hans hans snilld sko getur ekki stillt þig um að gera eitthvað úr útlitinu og nú er það þetta hérna

gæti ég bundið þetta aftur ég held ég þurfi að taka þig í tíma kenna þér hvernig maður gerir hvernig maður bindur þetta aftur þetta var aftast í röðinni hjá bókunum sem ég þurfti að hanna fyrir jólin

var búinn að hanna allar Yrsurnar og allt þetta ég hugsaði þetta verður lítil bók sem ég mundi lauma út í flóðið og mundi seljast svona í hóflegu magni og gæti leyft mér eitthvað svona en nú eru ættingjar mínir

og vinir orðnir svolítið leiðir á símtölunum þar sem ég hringi í

setja vax og hnýta utan um bækur með mér þannig að ég veit það ekki ég fékk

langt skeyti frá bróður mínum þegar það kom dómur um bókina í Kiljunni síðast góður dómur guð minn góður við þurfum að nýta utan um svo margar bækur

bókin þín ekki gleyma mér þetta fjallar um þig sem

í Austur Þýskalandi ekki gleyma mér já þetta er setning sem fellur á mjög stóru augnabliki í miðri bók en ég var sem sagt á mínum yngri árum komin til Vestur Þýskalands í nám en einhvern veginn langaði að sjá eitthvað stærra og

meira og öðruvísi heldur en litla borg sem heitir Freiburg og það er nú svona lengri saga að ég sem sagt ákveð fyrst ég er á annað borð að gera drastískar breytingu að þá fari ég til Austur Þýskaland mér ber gæfa til þess þegar ég er þarna í Austur Þýskaland sem var náttúrulega eins og að leika í bíómynd maður vaknaði á morgnanna og bara þú ert hérna enn þá ég trúi ekki að sé veruleikinn mér ber

hún náttúrlega er rosalega sterk í þessum stærsta hluta bókarinnar sem gerist í árið nítján hundruð áttatíu og sjö þú heldur þessa dagbók og þaðan er er bókin í rauninni komin stærsti partur bókarinnar er kominn upp úr dagbókinni seinni er í þessari bók leitin að gamla kærastanum að það er skrifað meira og minna á kaffihúsum og stöðum í Leipzig sem ég þekki og elska og sem eru ennþá til og það hefur varla verið skipt um stól þar síðan nítján hundruð áttatíu

þar er seinni parturinn skrifaður en síðan er fyrri partur bókarinnar sagan af þessari tuttugu og sjö ára stelpu sem var einu sinni ég þetta er bók sem er mjög persónuleg og sumt í dagbókinni sem ég hafði ekki treyst mér til að snerta í yfir tuttugu ár þegar ég sá sumt í

þú getur ekki sett þetta í bókina en á hinn bóginn hugsaði ég þetta er of skemmtilegt til að setja þetta ekki í bókina þá er svo gott að geta sagt hér erum við að vitna alfarið í dagbókina hérna er bara stelpan að tala sem var í Leipzig nítján hundruð áttatíu og sjö geturðu lýst því í fáum orðum hvernig Austur Þýskaland var þetta voru náttúrulega síðustu dagar þessa furðulega ríkis þó að manni hafi fundist allt furðulegt og fyrstu dagarnir bara að kynna sér

þetta gæti ekki verið raunveruleikinn en maður kynntist líka að þarna bjó fólk sem átti ekki von á að það ætti eftir að gera neitt annað en verða Austur Þjóðverjar

að bíða eftir því að múrinn félli það gerðist svo skyndilega ekki nokkur maður sem gat séð það fyrir fólk var líka að lifa við þessar aðstæður það var að skemmta sér við þessar aðstæður það var að vinna eiga vini þetta var bara svo margþætt samfélag þetta var bara samfélag sem fólk bjó í og sumir bara vildu ekki vera neitt annað en d d r borgarar en auðvitað hitti maður aðra sem

þeir heyrðu að ég kæmi að vestan að þá var

lagst á trúnó við mig og oft verið að segja við mig meira af hlutum en mig langaði að vita sumt náttúrulega ótrúlegustu hlutir sem sem fólk jafnvel ákvað að trúa mér fyrir en svo er þessi ástarsaga sem er þungamiðja bókarinnar já og það er auðvitað þetta er mitt Austur Þýskaland

hvernig ég upplifði Austur Þýskaland og ég kynnist þarna strák þegar ég er búin að vera þarna einhverjar vikur þegar ég

farin að fóta mig þarna á staðnum

eitt leiddi af öðru hvernig maður kynntist fólki

seinna fór maður svo að hugsa bíddu voru kannski engar tilviljanir að ég kynntist þessum eða hinum á kaffihúsi en í þessa daga þá var ég líka

þú ert hérna þennan tíma

til að sitja inni á herbergi á kvöldin reyna að ná vestur þýsku útvarpi þú vilt kynnast fólkinu hérna þú vilt kynnast borginni og í einu af þessum partýum sem ég fór í þarna kynnist ég ungum manni sem ég varð á mjög stuttum

tíma mjög það var svona verið að reyna að halda úti sambandi á milli Austur og Vestur Þýskalands bréfum og símhringingum í einhvern tíma eftir að ég fer frá svo bara gerist það að hann mætir einu jafna mig á því og í bókinni er ég að leita í rauninni að ástæðunni fyrir því

að segja hvernig það endar þessi leit en í öll þessi ár þá langaði mig að vita af hverju kom hann ekki er í rauninni ástæðan fyrir því að ég skrifa þessa persónulegu bók

stað sem við höfum báðir áhuga á segðu mér þú ert að skrifa skáldsögu um ungan mann sem fer til Grikklands og kynnist merkilegu fólki

segðu mér frá þessu þetta er saga Vestfirðings sem finnur sína fjöl þarna í Aþenu þegar hann hefur störf á menningarsetri sem heitir akkúrat

tónskáldið sem á það menningarsetur mjög undarlegur maður og er frægt tónskáld Jannis mjög strangur maður en einhverra hluta vegna fær Vestfirðingurinn að leika lausum hala fæ að spila á píanóið þegar ég vil drekk hvítvínið þarna og er í öllum bestu veitingunum gerir hosur mínar grænar fyrir þessum fallegu grísku

fæ að lifa einhverju

og ég þurfti bara að klípa mig stundum í handarbakið og athuga hvort ég væri lifandi eða dauður og kannski kominn til himna niðurstaðan var sú að ég var kominn í þessa paradís við vitum það af mannkynssögunni að lífið hefur ekkert góða reynslu af paradís þetta fór illa í Eden og eins og þau vilji ekkert endurtaka það þannig að maður fær aldrei að vera í paradís örlög hennar verða gerð ljós þarna strax í byrjun bókarinnar það var með ólíkindum hvað við náðum að halda þessu lengi á floti þegar við áttum ekki neitt ég man eftir því síðustu árin þá var kannski einn tómatur og ein fetasneið inn í kæli og ein kókflaska og hálf

bandarískir túristar að þessu virðulega húsi og ætluðu að fá sér konunglega máltíð og pöntuðu einhverja ægilega rétti

ég var kannski einn í húsinu við vorum fimmtíu þegar þetta byrjaði allt saman svo var ég orðinn einn

einum tveimur og tónskáldinu sem gat ekki dýft hendinni í kalt vatn

voru ekki not af honum þannig að ég varð að taka niður pöntun og svo var ég að kaupa

sem þau höfðu verið að panta læðast með það upp í eldhús matreiða það einhvern veginn og sumt af þessu ferðafólki var komið á ellilaun loksins þegar maturinn var tilbúinn en þetta er sem sagt saga af sjálfum þér þetta er saga af sjálfum mér með óskaplega miklu við þarna fyrir vestan við fáum mikið af skáldaleyfi þú ert frá Bíldudal

einhvern tímann var okkur sagt að sannleikurinn væri afstæður og við

að teygja hann í svona skemmtanaátt kannski meira en svo var það líka eitthvað ákveðið sem ég vildi segja með bókinni maður verður að vera háttvís þegar maður er að skrifa svona doðranta og verður að hafa eitthvað að segja og það er ástæðan ég var svo heppinn að þetta heitir Tvíflautan þetta virkar mjög vel inn í það sem mig langaði að segja

þetta með okkur mannfólkið við erum skepnur og

er allt frá hatri yfir í kærleika og allt þar á milli svo er alltaf verið að reyna að setja þennan góðan þessi er góður þessi er slæmur en það er allt

þarna á milli dyggðir og svo andstæðan og það er bara mjög erfitt að fara í gegnum lífið með þennan pakka með öllum þessum öfgum en sumpart er þetta svolítið eins og óður til til Grikkja

þeir lifa lífinu já þetta er það og ég skrifa af mikilli ást til alls þessa fólks þó sumir fái kannski á kjammann og ég sjálfur þar á meðal þykir óskaplega vænt

um allt þetta fólk óskaplega þakklátur fyrir að hafa dásamlegt land og gjörbreytti mér til dæmis

ef menn eru að velta fyrir sér hvað varð um mína ljósu þá lagði ég drög að endalokum hennar þarna í

þetta endaði í miklu taugastríði en þetta er svo sérstakt land og þetta er óður til tónlistarinnar líka og Grikkland er eins og þú veist manna best heimsveldi það er ekkert annað land sem ég veit um alla vega sem að hefur slíkt ríkidæmi hvað tónlist og menningu varðar þakka þér fyrir að koma í Sigurður Eyjólfsson þakka þér Guðríður Haraldsdóttir er búin að skrifa sögu þína bókin heitir Anna eins og ég er og hún fjallar mikið um það að þér fannst þú hafa fæðst í vitlausum líkama þú breytir um kyn en hvernig með þessa ákvörðun í dag mér líður mjög vel það einfaldlega vegna þess að þetta var rétt ákvörðun hvað mig snertir ég ólst upp við

má segja að leita að sjálfri mér það er svo ekki fyrr en ég er komin á fimmtugsaldurinn sem ég loksins fæ einhverja lausn minna mála og þá úti í Svíþjóð en það var ekki alvanalegt að gera þetta á þessum tíma ég var önnur manneskjan á Íslandi sem fór í gegnum þetta ferli en jafnframt sú fyrsta sem tjáði mig opinberlega um þetta en var mál að tala um þetta opinberlega jú heilmikið mál ég ætlaði mér aldrei að gera það en

hafði ég verið að gagnrýna þáverandi stjórn samtaka transfólks í Svíþjóð fyrir það að það var enginn málsvari félagsins út á við þegar var verið að herja á okkur úti í samfélaginu og við gagnrýndum þáverandi stjórn mjög harkalega og það endaði að sjálfsögðu með því að stjórnin sagði af sér og ég þurfti að taka við en hvernig voru viðtökurnar á þessum tíma þær voru slæmar segðu mér frá aðeins sérstaklega hér heima má segja það má segja að margt yngra fólk tók þessu mjög vel en eldra fólk miðaldra fólk tók þessu gjarnan mjög illa og lengi að sætta sig við þetta en það kom ég var atyrt já ég var ekki oft lamin þér finnst þér hlutirnir hafa breyst síðan þá gjörbreyst alveg frá frá því ég miða gjarnan við árið tvö þúsund og sex þá vorum við orðin fleiri sem komum fram opinberlega á Íslandi og um leið þá fann ég bara

okkur til hagsbóta ég veit að fyrir marga ertu hetja í mannréttindabaráttu en skynjarðu það sjálf nei ég er ekki hetja sem slík ég gerði bara það sem þurfti að gera líka um hvaðan þú kemur þú ert alin upp í Höfðaborginni sem var fátækrahverfi hvernig var að búa þar það var frekar lélegt þetta voru illa einangruð hús hljóðbær og sex íbúðir í hverri

talsverður drykkjuskapur þarna á mörgum heimilum við fórum ekkert varhluta af því frekar en önnur börn þarna en svo voru ágætis og fólk inn á milli kemurðu úr erfiðu umhverfi ég tel svo vera já þú ert mjög ung þegar þú verður faðir og eignast fjölskyldu já já þrítug var ég búin að eignast þrjú börn fljótlega eftir það gekk ég í gegnum skilnað og í framhaldi af því flutti ég til Svíþjóðar og hélt baráttunni áfram þar eftir misheppnaðar tilraunir til að fá áheyrn hérna heima þú lærðir vélstjórn og hefur unnið sem vélstjóri allt þitt líf ég ætlaði mér ekkert

frá upphafi en það æxlaðist svoleiðis að ég fór í Vélskólann um tvítugt lauk skólanum og fór

síðan til sjós

ég hafði verið fram að því hvernig leið þér í svona þessu þetta voru góðir félagar margir hverjir það var gott að leita til þeirra í þessu daglega starfi það var ekkert út á það að setja en engu að síður að ég var verst innra með mér ég átti erfitt með að tjá mig við félagana um þessi

mál og gerði yfirleitt ekki en hvernig finnst þér að fá sögu þína á prent með þessum hætti þetta játa það alveg en ég er ánægð með þessa bók í dag ég var hrædd við hana í upphafi ég var með martraðir á tímabili í haust áður en hún kom úr prentun bara af ótta við viðtökurnar en það kom allt saman það var allt mjög jákvætt eftir

hún kom út hvernig líður

sjá svo myndina af þessum skeggjaða karli þarna þessi karl hann var nú ágætur skal

þessi mynd er tekin skömmu eftir að sonur minn fæddist eldri sonur minn nítján hundruð sjötíu og sjö þá var þetta notuð sem passamynd hjá mér í vegabréf seinni myndin var svo tekin nítján hundruð níutíu og fimm eftir aðgerðina í Svíþjóð og af sænskum ljósmyndara sem tók hina myndina reif hana í sundur og bað mig að halda í hana á meðan hann smellti af

ég sagði áðan þá erum við með tvöfaldan skammt af gagnrýni í þessum þætti hérna eru þau sest

við erum með þrjár bækur og við ætlum að byrja á ljóðabók

sögustund reyndar einn af okkar helstu höfundum þetta er ljóðabók fjallar meðal annars um Reykjavík já þetta er ein af þessum bókum sem er dálítið nálægt raunveruleikanum það er verið að skoða raunveruleikann með með og leita að hinu ljóðræna í í hversdeginum jafnvel sko þetta er kúnst sem mér finnst ekki alltaf takast fyrir menn smekk sko stundum verð ég ægilega þú vilt aðeins meiri upphafningu mér finnst hún alveg æðisleg hann hittir akkúrat á það að setja einhvern einhvern snúning og einhvern vinkil á raunveruleikann sem gerir hann ljóðrænan og skilur eftir einhverja þanka sem halda áfram að að hræra í manni á afskaplega hversdagslegan hátt

í þessum tveimur línum við gerum ráð fyrir að í töskunni einhvern veginn bara svona á að gera

rétt til þrátt fyrir að þetta sé kunnuglegt kannski og

maður eigi mjög auðvelt oftast með að tengja við ljóðin þá kemur eitthvað alveg nýtt oft

sem er ótrúlega skemmtilegt sjónarhorn að detta inn í mér hún líka einhvern veginn vel saman sett þetta eru svolítið ólíkir textar það er nokkur áhersla á borgina einmitt sem er mjög skemmtileg svo eru lengri textar sem eru nær því að vera bara sögur

svolítið tregafull og önnur bara heildin gengur fullkomlega upp fannst mér ég var með hérna borg er byggð og byggð er borg og inn í borgina liggur gata úr óbyggðunum en gatan sem liggur inn í hringtorgið er ekki í laginu eins og spurningamerki að ástæðulausu þarna einhvern veginn sér maður hringtorg algjörlega fyrir sér í allt öðru ljósi og setur þetta í eitthvað samhengi sem lýkur upp það gerðist með Braga á þessu ári að hann flutti úr húsi sem stóð við kirkjugarðinn horfði yfir kirkjugarðinn og í stóra blokk já blokkin kemur fyrir

hrifin virkilega hrifin svo er það Jón Gnarr þúsund kossar þetta eru þúsund kossar jóga þetta er bók sem Jón skrifar í

og mjög dáð persóna en fjallar eiginlega um æsku hennar og atburði sem gerðust fyrr í lífi hennar já þegar hún er ung kona kona í Bandaríkjunum það er kannski

maður þarf þarf eiginlega stöðugt að minna sig á að þetta er bók eftir Jón Gnarr af því röddin er og tónninn finnst manni vera algerlega hennar hún er skrifuð í fyrstu persónu og öll öll svona framsetning er þannig að manni finnst maður komast mjög nálægt henni sem sem karakter og hann nær því því Jón mjög sterka rödd sjálfur já

mér finnst það mér fannst hann aldrei vera að troðast fram fyrir Jógu í þessum texta ekki það að ég þekki hana neitt

þau fara í gegnum æskuár hennar í Kópavogi en síðan er

um dvöl hennar í Bandaríkjunum hún fer og er

lendir í slysi sem hefur afleiðingar á líf hennar

það hefur alveg komið fram í kynningu á bókinni og annað slíkt maður veit að þetta þetta slys skiptir máli þess vegna er svona ákveðinn miðpunktur í þessu öllu saman ég átti

dálítið erfitt með mér fannst ég þurfa að endurstilla mig svolítið við lesturinn því ég bjóst

annarri atburðarás eða öðrum afleiðingum þessa slyss sem einhvern veginn hafði verið byggt svolítið mikið upp sem sem mikill vendipunktur í lífi hennar það náttúrulega hefur eftirköst og afleiðingar en það kom mér svona aðeins á óvart hver úrvinnslan á því var kannski í textanum Þorgeir aðeins nánar þessi svona hlutlægni í því hvernig Jón og einfaldleiki sem er svona hans hans framlag til sögunnar Jóns hún einhvern veginn dugar ekki alveg til til að gera úrvinnsluna úr þessum síðasta

hluta einhvern veginn nógu fullnægjandi

meira framan af sem manni finnst þetta eiginlega dálítið frábært sérstaklega æskulýsingarnar í Kópavogi svona á frumbýlingsárum Kópavogs húsum og og hún gerist mikill vinur vistkvenna á

við erum svolítið að vanda okkur að segja ekki of mikið ykkur finnst ekki nógu vel gerast atburðir sem eru dálítið dálítið eins og í bíómynd já eða sjónvarpsþætti það

hefði þurft að taka það einhverjum einhverjum meira afgerandi tökum heldur en segja manni hvað gerðist er viðbót við fylgjum henni í gegnum allt þetta ferli bara með henni í slysinu eftirköstum þess svo lendir hún í átökum við réttarkerfið

sem við vitum að er svakalegt í Bandaríkjunum í lokin er smá viðbót þar sem hún lítur til baka frá sínum stað í dag í samtímanum og þar fá meira samhengi skilja hana betur hvernig hún fer í gegnum ákveðnar aðstæður sem ég ætla ekki að segja frá en mér finnst eins og það hefði mátt skila sér betur inn í frásögnina þetta samhengi

listakona en líka fræg fyrir dálítið líferni og fyrir að hafa yfirgefið börnin sín

hún í rauninni fórnar fjölskyldulífinu fyrir listina og fyrir dyrum stendur stór og mikil yfirlitssýning á verkum hennar og Kamilla er fengin til þess að

aðstoða við efnisöflun leita uppi verk og mögulega bréf og

einhverjar upplýsingar um móður sína

það samband allt saman og hún hefur uppi á fólki sem að tengdist henni og aftur þetta er bók sem er mjög erfitt að tala um

langar ekki að ljóstra upp hvað hvað eiginlega gerist þetta tilfinningalega uppgjör og skilningur á því hvað hvað er að vera svona listakona eins og móðir hennar var það svona í seinni hlutanum víkur fyrir

hvað með konu sem fórnar fjölskyldunni fyrir listina hvernig er það öðruvísi en karlmaður sem fórnar fjölskyldunni fyrir listina má það hvað gerist í sambandinu í listinni virkilega spennandi rannsóknarefni en svo þegar hún fer út á aðra braut og er kannski meira að velta fyrir sér annars vegar þessari atburðarás sem

og er þá kannski að skoða þessa spurningu úr

er hægt að byggja upp raunverulega mynd af látinni manneskju hvað er sannleikur

öllu þar fannst mér svolítið fjara undan ég ég hefði viljað bara meiri fókus og meira púður í hina rannsóknina hvernig áhrif hefur þetta á listakonuna fjölskylduna dótturina sem eftir stendur mér finnst það spennandi það

vantar svolítið meiri ákvörðun um það hvers konar bók þetta ætti að vera ég þakka ykkur fyrir að koma í þáttinn og óska ykkur líka gleðilegra jóla

nýr elskhugi eiginkonu minnar er viðkunnalegur maður hann heitir

og hávaxinn en hógvær og sanngjarn mér brá að sjá hann fyrst þegar ég kom heim úr sundi og hann stóð nakinn við rúmstokkinn og borðaði epli hún lá í rúminu móð og rjóð ég ákvað að gera ekki mikið mál úr þessu faðmaði manninn og bauð hann velkominn praktísk atriði voru á reiki í fyrstu en nú erum við komin í góðan rythma ég sef í sófanum og hann við hlið hennar í fyrstu fannst mér erfitt að hlusta á þau í herberginu en núna finnst mér tilfinningin notaleg hvernig hjartað á mér spennist upp við höfum svo haft þann háttinn á að ég fæ að skríða upp í til hennar og lykta af henni á morgnana á meðan steikir handa okkur egg hann hefur kennt mér margt og er mér innblástur hann Tyrone hann segir mér sögur af forfeðrum sínum í

ég hef á móti reynt að fræða hann um mín áhugamál hann þykist hafa áhuga en ég sé á honum að hann er bara að vera kurteis þó verður að taka það fram að hann hefur aldrei spurt mig til nafns kallar mig bara Champ í hvert einasta skipti sem hann ávarpar mig mér finnst það skemmtilegt ég sé að konunni minni finnst þetta frábær ráðahagur um daginn á meðan ég var á klósettinu heyrði ég þau ræða um barneignir verð ég að segja að það væri og vona ég af dýpstu sálarkröftum að þau leyfi mér að vera þátttakandi í lífi þeirra um daginn bauð hann vinum sínum heim á meðan konan var á ráðstefnu þreknir og miklir menn

ég reyndi að segja þeim frá árekstrum mínum við starfsmann á skrifstofu Sjálfstæðisflokksins en þeir vildu frekar tala um kvenfólk

þær nokkrar þarna í hólminum þegar eiginkona mín kom

af ráðstefnunni var hún gjörbreytt það var alveg ljóst að hún vildi mig burt af heimilinu hún gólaði á mig og mér brá mikið en tók hana afsíðis og talaði um fyrir henni og núna er allt í góðu svona er hann frábær hann Ty já þá eru það barnabækurnar Brynhildur skoða í þessum þætti við ætlum að

byrjum á þessum tveimur saman það er annars vegar þitt eigið ævintýri og hins vegar amma best þitt eigið eða þín eigin bækurnar eftir Ævar Þór Benediktsson hafa vakið gríðarlega ánægju lesenda og amma best þetta er þriðja bókin um fjölskylduna hennar Stellu eftir Gunnar Helgason þetta eru þessir miklu og allir barnabókahöfundar eru duglegir þessi hérna Brynhildur Þórarinsdóttir sem hefur sent frá sér fjölda barnabóka hún er hér með

ævintýrasaga um krakka sem fara í þorp þar sem er ekkert sælgæti að finna og lenda í fjölmörgum ævintýrum og leysa ráðgátur þetta er mjög falleg bók

eftir Aðalstein Ásberg sem hefur samið fjöldann allan af textum og ljóðum fyrir börn þetta er stelpan sem ákvað að flytja húsið sitt upp á fjall og þurfti að berjast við vélkjúklinga og

Íslensku barnabókaverðlaunin fyrir nokkrum árum og aftur með svona fallegar myndskreytingar

bók um stelpu sem er að reyna að ná ná í skottið á fjölskyldunni sem er upptekin við alls konar aðra hluti hér er framhaldið af Pétur og úlfurinn hvorki meira né minna

úlfurinn er kominn í dýragarð og og Pétur er ekkert par ánægður með það og

til dæmis ein sannsöguleg saga um hvolp sem bjargaði litlum

enn og aftur sinnir hann

Jóhannesar úr kötlum arfinum

því að leggja út af út af verunum framlag þessa til íslenskrar barnamenningar er alveg stórbrotið og þessarar arfleifðar þarna er jólakötturinn neyddur í bað þá erum við með gesti hérna í settinu hjá okkur Haraldur Freyr Gíslason og Bergrún Íris Sævarsdóttir þið hafið bæði getið

mjög gott orð í barnamenningu Bergrún Íris myndskreytir og hefur myndskreytt fjöldann allan af barnabókum og Haraldur Freyr þekktur með og hefur verið að búa til tónlist fyrir börn en þetta eru fyrstu skáldsögurnar ykkar beggja

rétt það er rétt jú Bergrún Íris þú skrifaðir bókina Langelstur í bekknum viltu segja okkur aðeins frá henni Eyju sem er sex ára og er að byrja í skóla og er ofboðslega spennt að læra að lesa en dálítið stressuð hún þekkir engan í hverfinu en í bekknum er sem sagt níutíu og sex ára gamall karl sem er fastur í fyrsta bekk þau verða voða góðir vinir hún treystir sér til að tala við hann en engan annan saman vinna þau svona á sínum vandamálum

skorar á hana að tala við hina bekkjarfélaga sína og lofar að læra einn staf fyrir hverja tvo sem hún talar við hann hefur aldrei lært að lesa harðneitar að læra að lesa og hefur því verið haldið í níutíu ára í grunnskóla og svo fléttast glæpamál inn í er það ekki hljómsveitin Botnrassa er skipuð tólf og þrettán ára krökkum Andreu Elsu Lóu

halda og hann er að leita að einni hljómsveit til að hita upp fyrir sig á

heiminn einni hljómsveit úr hverri heimsálfu sem fær að fylgja honum það er haldin svaka keppni sem allir taka þátt í og Botnrössu langar að sjálfsögðu að taka þátt en svo er mamma hennar Andreu í pínu veseni inn í þetta fléttast svona glæpasaga með smá plotti

glæpasaga með plotti er ekki gaman að skrifa fyrir krakka það er æðislegt og ég er búinn að vera með þetta á listanum mínum töluvert lengi svo var það

eiginlega þannig að konan mín er í krefjandi meistaranámi þá gætu margir spurt hvernig varð þá til tími fyrir

þig að skrifa bækur en það var þannig á kvöldin þegar maður var kannski búinn að svæfa börnin og konan er að læra að þá er maður annað hvort með fjarstýringu í hendinni að skipta stefnulaust á milli sjónvarpsstöðva eða skrolla niður eitthvað sem heitir Facebook og mér fannst þetta vond leið til til að verja mínum frítíma þannig að ég ákvað að skrifa einn kafla á kvöldi og kannski gera eitthvað sem

skilur eitthvað pínu eftir sig mér finnst eitthvað ofboðslega fyndið við fullorðinn mann sem passar ekki alveg í húsgögnin og situr þarna í

hann vill náttúrulega fara út í frímínútur hann vill bara leggja sig kemur með skrýtið nesti í skólann einmitt súrar gúrkur og eitthvað þakka ykkur fyrir að koma og gleðileg jól já og ykkur njótið hátíðanna eins og þið getið